Kua ara jaevi opaetevape importante jae Martes, <hesitation> opaete omae yave kua araregua, jare oiporu <hesitation> oyerure ikavi vaera ojo opaete kua semana, <hesitation> marte jae opaeteva oikua de que jokope, yande ouere yaesa yande suerte, jare yande puerevi yaiporu ikavi vaera yaja tenonde, jaeramo kua martes seveguara importante jare ikavi yeye.